Ardiiɗo leydi Iraan hoolanii ministaajo Israa'iila Benjamin Netanyahu, ngam hawre nder Palaasɗiinu, ko un fuɗɗi yannde joweeɗiɗi, nder lewru oktoobar hitaande caaliinde.